Vintagna <hesitation> arakaraka ôlo zegny. Misy ôlo tsy <hesitation> tsy mikaroka segnananjy tsy magnino fô mitavandra vitagna fogna, mety ahômby igny arakaraka. Fô aminah manôkagna alôha vitagna zegny raha ake fogna fa anô koa te ahômby mila anô magnano ezaka, magnano effort, miasa afahanao mahazo vokatra tsara.